Fomba fandrahogna voemba <hesitation> atao amin'ny adebaka ambony tokoagna alongany izy ah de ataonao rano, de avelanao angotrangotra akeo sy longany de tapohanao ragno isaky zegny a raha zagny, de sady andramanao my hoe a masaka izy zany sa karakory, malemy izy zany sa karakory, de tapohanao rano ah, tapohanao charbon koa i ambaniny sao de maty afo ah, de rehefa hitanao amizegny fa hoe igny izy fa masaka de ataonao sôsy, sôsiny ma zany ah sady ataonao sady akoa menaka, afangaronao ah tômaty tongolo.